<hesitation> dala kachimau be babu əmda va dakau ga bade daten də kak təmau aʒu <hesitation> fi babu vatfi kunu. kachimok daten kəda kak tanau <hesitation> kəda kak tanau i belanna kwai, kəda kak tanu i uskwakwai. gadakəm, gadak daten aʒu <hesitation> aʒu fiʒa əmda va jlumudu kachimau. kwari kachimau aʒu gabaga, aʒu kari dai gabadu aʒu fiʒa əmda vajlumudu kachmau, ʒmda valma də abakwa, akchi val ma, badayak valma karinchi <hesitation> witatkwəkchi, kwari akchi da dəbdi i witalkəkchi. kwari daten kachimau gawa bai, əmda gadi bi kwaya ada yabayi əmdi kwanbi fudu, akchi ʒa yau kachim gama gawa, babu kaka balekchi. akchi va masaubi ko akchi va luyan <hesitation> abakwa akchi luyu abakwana akchi tandi i əmdebe ajləmikchi, anchi azuba gabaga aʒu <hesitation> kwarchal kwari kachimau dai kaka kwiyu əmda dai kachimok daten kwari koda rapagən əmda vajlumu du ʒapu yadda əmda va jlumudu rapagən əmda va jləmək rapagəm dək əlfək, alfəkən vaya kak pata əmda ətkawo sasək patanani əmda va jləmədən, əmda va jləmədək əngərkən, əmda va jləmədu kachimo, wato əngərku kenan, əmda va dawhau gadak ʒiya, fe bewbe əmda va dawhau gadak ʒiya ʒngərkən gada əmda tangu karai ta dhudu. tamba əndi va jləmini ba dajak ah ah əlmək daja abakwa ənda va dunkukwau ta ta kubudu asiru. ʒmda va jəlmək dachi nanu, amma tanau da kati kachimau saidai əmda ta masi asək ʒmda masu asəkni ta dunka amma əmda va dunkau nanu bai. kawai əmda va dənkau dək abakwa dək dibəra ta dənkəkchi yaddabe ba a kubegi asir, ta jlamədi fi babu, koda yatfe kunukənda yaye yatfe kunu kənda waai gəma yadda yatfe kuladai atətwatki bai. to amma tanau dayake fi jlamu gawa tamba ʒaman dadiwa, tamba dadiwa gomagama, ah basai gunsa nadiya bai, kwari əmda vajləmədu nanu, ah gadauʒa kachimuk daten də kaktanau, har kadaten tane danauti, əmda vas-əmda va